اذا كان في امكاني اتعلم لغة واحدة حختار تكون دي اللغة، اللغة الانجليزية. <hesitation> لأن هي اللغة المنتشرة بشكل كبير في أنحاء العالم، تساعدني إذا أنا أبغى أسافر، أنا شخصية مثلا تحب تسافر، <hesitation> وكمان إني أدور على فرص عمل كويس <hesitation> كمان أعرف أتواصل مع كل الجنسيات لأن أغلب الناس يفهموا ويتقنوا اللغة الانجليزية، كمان في دراستي إذا أبا أدخل مثلا مجال طبي أو زي كذا تكون دراستهم باللغة الانجليزية.